Alô dokotera, za io kony dokotera ten̈a ny tia hangataka randevo aminô fa misy raha tsy tsara tsara aminay ato. Ke ombian̈a azafady ndreky kelera, andra mahafaka anô an̈y fo ndreky anô? Afaka hangala nô zahay, amin-tany hiasa nô an̈y fo ndreky zahay.